Entonces se tlakatl ohuala huan okijtak kienin otkatka atl huan otkatka canoas entonces este igual omoneshtili in san miguel arcanjel nikan chihuili se capilla entonces ye in tlakatl otlaka huan okichi entonces nika non itoka san miguel canoa por que okatka canoas huan por que san miguel nikan omoneshti entonces in gente yu hualajke nikan yu mochantiko para amo san izel yes in san miguel arcanjel tos yi non nikan yu mochi se pueblo miek gente yi hueyajke nikan yu mochachantijke huan ahsan yi non kishmati nin pueblo kieme kishmati in san miguel arcange huan nin otechtlapuijke in to buelitojuan den antes ijkon tlapupuijtihuen por que amo mati tlen año nikan omoneshti o tlalijke ochantiko den primeros. <noise> O ni okisaia ni lagrimas ni ochokaya por que akuel otkatka mo nahuak omonatka san ye monahuak den tlajka kuak yahui tikitihue o tlahuikal inye ka monahual ompa mo tlalia ompa ni motlali inye nikiaziti huan nikinpaolua inye nijtlazojtla inye kienme se pipiltonzhin de chokozhin ijkon no miston. <noise>